لو عندي فرصه بختار أكون سمكه ملونه مثل السمكه النچميه لأنها تعيش في منطقه مرچانيه چميييله و تستطيع السباحه بين الأسماك الأخرى و كمان أحب أعيش في عالم تحت الماء يعني حياه كل شئ مختلف و مليئ بالألوان بيكون يوم ممتع في البحر.